Fomba ahafahan'ny sous-marin-gna miaka- miakatra midina agnaty rano a: efa misy raha fireglevan'jareo ananjy akao, de akeo koa ma le périscope igny mizaha hoe malalaka tany <hesitation> iakarako sa sy malalaka; de misy miregle ananjy le <hesitation> olona <hesitation> mitondra ananjy akao a de miakatra izy, de misy môtera ma izy a de igny no mampiakatra ananjy sy mampidina anajy.